Pen lu muy jëfin pen lu muy liggéey dafa bëri <noise> pen mun na bind, pen moom bind lay mun moom bind noonu laa ko xamee parce que day jëfinam yi li muy jëf dafa bëri mun na bind moom.